මම උයන්න දන්නේ නැති <hesitation> එහෙත් උයන්න ඉගෙන ගන්න කැමති <hesitation> කෑම නම් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මගේ ගෙදර <hesitation> ගොඩක් විට <hesitation> ගොඩක් විට මගේ ආච්චි උයන නිසා <hesitation> මට ඇත්තටම <hesitation> ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න <hesitation> අවස්ථාව <hesitation> ලැබිලා නැහැ. මොකද මම <hesitation> උයන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම හරි ආසයි <hesitation> ගොඩක් විට ඔය කොස් <hesitation> පොළොස් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> දෙල් වගේ ආහාර <hesitation> හදන්න ඉගෙන ගන්න. මොකද මට හිතෙන්නේ ඒවා හරිම <hesitation> අමාරු ආහාර කියලා උයන්න. මොකද <hesitation> කොස් වල කිරි එහෙම තියෙන නිසා <hesitation> ඒවා ගොඩක් ඉවත් කරලා උයන්න ඕන නිසා <hesitation> මට හිතෙන ඒක අමාරුවෙන් උයන්න ඕන කෑම විදිහට. ඒ නිසා <hesitation> මම ඉගෙන ගන්නවා නම් මට ආසයි <hesitation> කොස් <hesitation> පොළොස් <hesitation> ඒවගේම දෙල් වගේ කෑම <hesitation> එක එක විදියට එක එක රසට කොහොමද හදන්නේ කියලා ඉගෙනගන්න. ඊට අමතරව <hesitation> රසට <hesitation> ගොඩාක් මිරිසට <hesitation> මිරිස් සැරට <hesitation> මස් <hesitation> ඒ වගේම මාලු ජාති <hesitation> හදන්න මම ඉගෙන ගන්න හරිම ආශාවෙන් ඉන්නවා. මොකද මම හිතනවා මස් මාලු වගේ දේවල් <hesitation> ඉතාම රසට ඉව්වෙ නැත්නම් <hesitation> කවුරුත් එතරම් ප්‍රියක් දක්වන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම උයන්න ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ.